Ny mampalaza ny Signapoury koa da ny vary sy akoho-henan'akoho. Ny fandrahoandreo a koho io moa zay <hesitation> da atao akoho ronony da afangaro legume, somary asiasia sakay zay! La apiandreo avao koa i sakaviro da ampiarahandreo amin'ny soja